پیرو چُھ واریاہ ثقافتن ہنٛد اکھ خوبصورت مرکب پیش کران بشمول انکا، ہسپانوی نوآبادیاتی نظام تہٕ مقأمی ایمیزونین - تہٕ امیک نتیجہٕ چُھ اکھ یُتھ ملک یُس مجموعی طورس پیٹھ رنگین، دوستانہ تہٕ فطرتس سۭتۍ واریاہ جُڑتھ چُھ۔